Ni ñiy yëgee seddek tàngo. Ñu ni bu sedd ñówee, doo mun a sangu sax ndax sedd bi. Dangay sedd ba doo mun a laal ndox. Bu ko defee nag sa yaram dangay gis, dama dee sedd, mun ngaa dem jël yëre yu sedd da ko sol ak sweeta yii. Fekk sa yaram baa ngi sedd guyy, yaa ngee lox. Nga jël sweeta nga sol. Tàngoor bi moom dangay ñaq rekk. Soo doxee fii ak fii sax yaram wi tàngoor. Dangay yàkkamtee agsi ba jël ndox nga sangu, jël mbubb mu oyof nga sol.